<hesitation> Greytalar veith hunitsu hei. Neutral, a-neutral, aarhungi a-neutral emema balans kalara tan unrepresenta. Soan ama hian hei. Nge wisdom le, nge maturity hei finna le, poitlim nahi adinot emem ka paking tahut hiena meina inkasheboga. Soan nge <hesitation> <noise> technology te, <hesitation> infrastructure ang tenein hina aina asoseeda, modern aesthetics a hian, a vital role hi aneiwea. Soan nge calmness te hi <hesitation> aneiwea. Soan detachment ang aate. Soan hei minimalistic design a hian, muturatam ta hei. Muturatam tila o, a minimal ta aarhunga hei, awa extra lawa, awa down over lawa boga hei, a dal lawa boga. Soan nge <hesitation> melancholy le, nge uncertainty hi a symbolize telpa kata. Soan ama hima se a time le semema akasi ta hei. Tunt ma movie te poka nina nga manlai andinodonisam, grey suit, grey tree priest suit ke <hesitation> ha mutur hientam ta.